अपन ए नि शादी की टेम पे कई कई कारण होवे उन्हीं टेम पे अपन अपना बाला ने डिजाइन डिजाइन से चोटी करा। इन बाला में अपन तरह तरह की चोटियां बानद सका। इने सेट करा सका। इने कटवाकर के सेट करवा ला ओर डिजाइन की चोटी बा न द लेवा तो ये ओर भी बढ़िया लगे। बाल की वजह से ही आप अपन सुंदर दिखेगा। कोई चोरियां डेली डेली इन बाला ने सेट करवाए और मशीन लगवाए जिसे इनका बाल घणा बढ़िया लगे। बाला में चिमटियां बटर फ्लाई क्लिप ऐसी नरी चीजा लगावे।